<hesitation> Karazagna asa mba haiko zany alôha: misy zany le ôlogno miasa tegna regny ôhatra zany mamboly, mivarotro, manjaitry regny, miompy, mandrafitry de avy eo koa misy ôlogno miasa am-panjakagna ôhatra dokotera, infirmiera, rasazy de sekretera de misy koa ndraindraiky le miasa am'privé regny koa, misy koa dokotera miasa am'privé de misy koa sekretera.